﻿tala barba yadda men ɗi bare nau banda a shekarun na bikka abinca 'ya ammuu, toh bay kutiii, yar ნe kune ka Allah menmaa, zamani sai dai kawai kawai hakurifaa, 'yana hakuri ka dumuu, dan a zamanii tum ma anca an muu, je kacu karum da akata lewai, to je karum mukata akata leway, men mendi mune ka faa, dimun mushun ɗi kutu bay, yaɗ ɗi na tan katuku da maa, babu dagi lewai Nnii, toh ku 'ya tanau, kai faa, men mu anca yee, lewai asa ne kau men mendi na laa getu mune kasiyammu mu da gan ka bay yee, lewatu kau mu da gan ka bay yee, ta kullum na a ka ta ya ნi, mum na ziya kune faa, na zira kune sosai, toh amman indo ka gamatu ka kasuu kagi laa? ba reka na la <hesitation> tame tu kuu, ku gamsu ka kaii bay yee toh maza faɗa na sai ku eh ni bulala. ﻿kull kana men maga, ka as ki yee, kullum ka akata ji ნaa fa ma ya tukau bulala faa, toh ni ka ya kani kuti yee, toh na kwaɗayi ma kare ma ga bay <noise> amman lewi de ne kau ka boca ɗi, ki buskasu koo, ku zansu kau, to ɗaci ma na 'yad ɗi maa ku kau, ɗaci mana 'yad ɗi maa ku busa kato, du wadi faa, cawan sa kaye, ko eh ni jibau wanna kala man gwai, ko kuma wali lilen nan kwartau na zina munn zina mun, wali ze ka inni ka ya ka ნa ɗ kanni <hesitation> toh kaya ნen ni, di kau ka dage ku yan nika faa, toh amman kullum kada re ka zeka gar ga di ji di cima men tau kwarau eh, ki dagi lewi ci ki a kasi garga ɗi, aye aye men mendi ka ina fa, kana kare man ga yee, kar ka as tu bay, in gaa bare tu kayee, bare tu kau, in gaa bare bare tu ka yee bay, ka as tu bay, in di kau ka kaii, bay yee, eh ti kate ɗi mu ne, im muka dali ma 'yatu kau, immu ka dalili bay yee sai murun gumu kaddara, dom bar kata tala bay, tala bay tu ka bay ka ina karaa, toh sai lewai ma men dai, lewai ma mendai ko eh su talleh, toh kwa'yan'su talleh, du wa du wayanne bay, kuduka ka lewai tuku, banda jibau, ku daki ba Nne bay a kata talleh bay, kun du kwanta kau a kata tallefa, do waɗi faa, wayi ka talleh wa ya bay ta ɗu, jibata yee, Na bara kata awa ɗi, toh ammun, kuda kete bay, toh eh kau daman bar tana tala Ndage za bay in tala. ﻿Bau tusu kau, na bautasi, in bautu ka bay faa, ka da bara bay ka kima bay, toh an ye lewan menday na'ya su gar-ga ɗi, kull ban Nne mundo la'asar ita ka yee ne Nnitai a kwarau, wedda ka nan ka fa tafa te ti i la'asar ko ti kaye, kar ka ye di bay sai ɗaci, ɗaci indo ayi ke tuka jar fata kau la'asar ayi ke maza - maza ina naye wance faa, ai wance tau ne bau, toh kai nayi malu tu, maza matta fate male maye te, maza ,ah lelle kuwa dai-dai ma mar kan nau, gi mar ka nau a kwarau ii maza-maza, toh ka ina fatan ni maza-maza, tu kwanta ka oh kwarau, ammoon, bakau na ulee, kaa ǩarfe kunu, abunnan macil belu ka be ɗi, na tsa ɗai du kau na kwararau, i fau ika yee, 'yawau bay faa, jire 'yawau bay faa, baka dai uluka ǩarfe ma zam bay yee, toh maza-maza ka yin teka a kwarau, amma kana du kau ka babu, bakau amma kana du kau babu, <hesitation> bakau na kwarra bay, mujam misali ma ǩarfe baci belu na kwarau bay, di kau ra tikau ka fati kaka kwarau baka tau ne bay, <hesitation> toh sai daka ɗimi tukau tau ne ki, ka fay kwarau, ka men tau ɗi mi na a kay bay. <hesitation> ka kalanti mi ma akai bay, amman daka ǩarfe fedu, inka zantuka ka'ida ǩarfe fedu maza-maza Nnadala na ne ci, toh ka wata ka bay yee fa, toh ka wata ka bay yee fa, toh maza-maza ka zina gafaa, toh kumatu in lokaci benijam ka yee, mazan mai zaba cika a ci rai, na e tu kwarau, kuma kar kata mai da, ka ina tai ka ya ნi, ko ka jabau a'ah kutu, bai daman, wance fa idon ǩarfe fedu mala'asar eh tuk-kayya ci retu kwara faa <noise> kutu yee, toh har na manyan ta a lokaci mendi na tau tu a kwarau, ko ka kwarau ko ka kware bay, toh amman katan kau, dama a'aah in ka kwarau yee, ka 'yata ya ნi ka 'yatau ji bau toh, fa fatta ka kwarau bay, yee faa, na ina men men di, 'yaka dama, amman ka eh kata nasiyya yee, toh na asu ka nasi'a'i, toh ko ka kwarau, ko ka kwarau bay, lokaci yu ta kaye, maza- maza naye jo-jo ita kau a kwarau, na tama ye, Nnau lokaci nau ita kau, toh ma waka sauki ma abun nan, abunnan amman kwarau, da kada yan ti kau galalah, ko a sara ma men day <hesitation> toh kwarau ya ნika faa, indo ka yayata mizi bay, to ko na kwarau ko na kwarau bay, wan cai idan ǩarfe fedu yata ka yee, na meltai a kwarau. ﻿kuma feɗi fa kar ka yardika fatii, fati ma talleh maa, fati bay, ko mum barka waɗi, ko mam barka beluu, sannan fita talleh, ka na na'i naa talleh ma'awa ma naa kenan <hesitation> fatakau barkaa belu, sai waɗi sai belu, sai kun nu, sai feɗu ka naa a waa feɗu ke nan, toh ta wauta a kwarau ka na ido kana ka ne tau ne ka bay yee faa, maza ɗa fi nake, ɗafin ta maza tau ne tau a kwarau, yare tu a kwarau, kar ci yar ɗi tau nau kau na la nice ki a kwarau ba toh ca kai tami bay, to in ka zakatau a kata kuti yee, toh, Ndai, gaɗa tala dai na 'ya tum kata kas sawaa baku, amman bakau na yee, an kuni, na boogii kale, ɗaci naa gii ma yaa dami, toh tufa na gii ma yaa abunan toh kagi tu ka faa, kogi tika faa, toh amman ma daura kwartu kau, indomi ma naira mayi agi menda ne faa, kwarara fa yaf ɗa kau fa, kwarau yaf ɗa yee, jokka maganta mai tika faa, mayan mrnma naira ɗari ka faɗe ka jeka ka bari ko ka min ma yi'ah ku ka bay toh maza aye ayen mu. ﻿Da na kuu, ma ye tuu, amman daa sai men dau buɗi, ka ban ka ɗe, toh walii, ma ye tu ja ne tu men tau'i to dawa ɗi faa, dole sai ya nau kau gori faa, dole sai ya nau kau gori faa, ko ya ne ka bay, du ka ne men de fa, fa toh, amman ka tuka ǩya kara ma kwartu ka yee, to ka eh izzatu kau, kai tika ti mkyeta kwarau lafiya-lafiya mike ka tama a kwaria yee na amfani ka mi kai, amman ka tan ka dama sai nan ta kwarau ii ka katai faa, lalaci wata kau, tagi tuka faa, nasi ko.